في الفترة الأخيرة زرت مدينة ساحلية، الحج كانت <hesitation> كنت نطلع للبحر <hesitation> بإعتبار مدينتي الحالية ما فيهاش بحر، كان أحلى حاجة في المدينة الساحلية البحر <hesitation> كان أزرق صافي يعني <hesitation> إستمتعت <noise> إني نمشي النم- الرملة بتاعها بإعتبار إني مش متعودة إنه يكون في بحر في مدينتي.